Laha agnamiko manoka avao zany e da aleoko mampiasa siran-dranomasy satria igny hitako manome tsiro be be kokoa ny sakafo, da igny koa mbô voajanahary.